In bugka ageila eskirosa fa huffir, huffikoga tougi agunltoni fa in bugil fa tagnin, wida gon in bugto fa wigjin, ademri weir wierido menjfikou fa eska ukeina taren nane ushirdanga feikae.